د غاښونو پاکوونکي يا خلال دندان د دې لپاره کارول کېږي چې د غاښونومنځ پاک کړي. دا د غاښونو په ورغ ساتلو کې مرسته کوي. دغاښونو د خلال په کارولو سره د غاښونو د مکروبی کیدو مخه نیول کیږی او د خولې بد بوي ورکوی دغاښو ډاکتران همیشه وایی چی باید په ورځ کی یو وار غاښونه خلال سی خو اکثره خلک دا کار نکوی